waam kọngụm mọn wẹgọ kanga wakọ paar wụla kan ka wọrọp kan ka waana, na ya mẹrgẹ ma wọrọp. kanga losin kanjị lọsịn nam mọnjị wẹ waana nam kọngụm wam mọnjị ɗịnụ har ma kwadụn kọrọm pịịnẹị <hesitation> mọnjị wẹịz waanị sị warẹ sẹẹrịsị sị paar sẹllọ sị sẹẹị yamba, sị pẹẹm yamba pẹẹm ọndị waanam kọn, nam mọnjị ɗịnọ ma kwadụn kọrọm pịnẹị, ma laịdụn lalịịgi̱ngụ pẹẹm yamba pẹẹm ọntị sịdam waamtẹ kanjị sẹẹlụk yamba sị ga pẹẹm yamba pẹẹm ọndị irim waanam kọn, nam ma dịịkụn har ma kwadụn kọrụn pịịnẹị, yamba waa ọngị sị. ma nrap maị sẹb waanam sịga waana anga kịnai kanjị adụk pọ kịna sị ị yaịz waụlan, sị, kamjị lọsịn waanjị sị lọsịn waanjị ko sama kịna ịllam sị lọp waanjị ko ga kịna ko ga kịnam kaaga kịnam ma yọkọ ma watọ mayan kal waagụ, ma kal waagụ ka yag wụdọ mayan kalkịgụ ma kal kịịgụ pịdẹị ɗọk, ma ɗịkụ ma sọpẹ sịga pẹẹm waanji,̣ pẹẹmọ pẹẹm lọp pọsị waam ka pọkụ yak ɗọk, ma ya wụdgụ. ma sọp waị ma yaan ga kịnị ma ka ma ankịn <ụnịntẹlịịgịblẹ> kịn lalịịgịn nam ma sọọụ wa ma kụlapọ angị ma warẹ kọl kịnịm ma madẹ ma angụm ana wụdọ ma an ana wụdọ ka kọl kịnị ma madọ ma warẹ padụn wamọ wụda ma tẹẹdẹ ma pad pịdị sụm kị pọkị mẹi̱s lọp mụl waanam ga kịnam kanjị nẹg ka sị wụl wanam ga kịna pụrụm dọk mọnjị ya wụlị tẹị nam mọna wẹn pịdẹị tẹị mọnjị ya wụlị tẹị wanị tẹị waa nẹịzị ka sị ana pịị kịna mọnmjị ụaịz waa adọk ka sọ wẹẹna kị kịn nị yaan adụk waam dọgụm ma sị tan dịkdịk kọrsịm kama kalụk kịgụ ka wụtẹn ma kanjị ga wụtẹn waanjị ga wụtẹn ma yaan yaz wụlgụ mayan kalkịgụ mayam ụaịz dịgụ nam pịnẹị pịnẹị nam mọna wẹẹnọn tọm waana kam ga par wọrọp ka pas sẹlọ tọm yamza kaaga pẹẹm yamba pẹẹm ọndụk wọrọpụm kọn nam mọnga waa wụlị ma ụtụk wọrọpụm koṇ nam mọnga wa wụlị pẹẹm yamba pẹẹm ọndụk wụrọpụm ma dịkụn ma kwadụn kọrgụm pịnẹị pẹẹm yamba pẹẹm ọtụkọ yamba ma ọtụk wụrọpzẹ mak sẹp wọrọpụm kaaga wọrọpgọ taị kaaga kwadak kaaga an gịm.